Kuareta yajɨtata oguata vareta, öïmeko jereta guinoi japei, orvita jei supeva, jokoropi jae reta oyere ävɨre, mbaetɨ aikua kïräiko övae reta japera, oime jokuapeguara oyemboevareta